On paayanii kan polisiire ɓurnde fuu ɓattaade nokku ɗoo enna oo na sakiraaɓe? Sabi miɗe haajaa yahde ton jooni. Jon kaa onon woni yimɓe ɓadiiɓe ɗoo ɓee. No neɗɗo waɗta so yiita? Miɗe yiɗi cifanoɗon kan no tawetee ɓurta fuu yaafirande kan.